Sport zaliga borishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki sport zalida bizga kerakli bo'lgan hamma asbob - uskunalar bo'ladi mashq qilishimiz uchun. Uyda bularning hammasi ham bo'lmasligi mumkin va sport zalda <hesitation> charchasak dam olib olish xonalari mavjud. <hesitation> Misol uchun, mashq qilganidan keyin inson albatta charchaydi. <hesitation> Shuning uchun sport zali insonga qulaylik bera oladi.